أوكي، الترتيب العشوائي، يعني إن ما في أي نمط معين للأرقام، وكل رقم تم اختياره بشكل غير مرتب. يعني مثلاً <hesitation> صفر، تلاتشر ستة، تسعة <hesitation> اتناشر خمستاشر، سبعة <hesitation> واحد، أربعتاشر حداشر <hesitation> عشرة، تمانية <hesitation> أربعة تسعة <hesitation> كل هذه.